طبعا انا افضل انه اتكلم مع نفسي في المستجبل ابغى اعرف ايش مستجبلي عشان لو اقدر اغيره او استعد للمستقبل او اعرف ايش ممكن اظيفه حاليا عشان يكون مستقبلي افضل. لانه الماضي خلص مضى وما ابغى اتذكره نهائيا.